Ai kazangna inci bawun, to bawun ye yea mujlamagatu gaɗa wanatkrar, wanatkira, wanatkra gagte alhu ma wanatkra tita, amma aino gane wanatkra kiske, ya sak bawun na əskuru ya ban awunni, awunni go bana ga sabdi gi sebdina, ga bakti ga sidi, gi sidina gab zidi si kasemin, sa kasamin na, ga zidki iduwonin, yandi nayan ye gan di nayan <noise> əmdan naya gima, gi jana, gam ɗi, ga fitak katkina, ga tadi bawutki ke kan, kuwu gutkwau jtana ga tadi bawutki kunu gutkwa, gi tadi kunu gutkwana, akawata na ya raksa, akan ya rakson, akan na bawu a nuwi, atu nawa na koro gagtiɗha, gijttiha na, gaktai ɗakti timatki ga siɗi timatki sit timatki ɗa kaiya na, gi sidi tumatki ɗivaiya na gaktai bawu, gukta bawuna, gane du wuyan akan jabpa gapi ko fe wakfe əəii waku damte ɗeni ga ɗak juwan duk ve kunak bawu ban be yaa cakuɓafum, gi ja na ya zikkaka bawu na ya zikka, ya zikka, na zikku ɗavaiya na, gabe amin, <hesitation> wuyan abtanin jabpa ga ɗak ga jlamu, ga birbirtu bawun cuno gə cakubu bawun cuho ha gan ɗatu ɗavai ya gamɗatu davaiya na, <noise> ga burbur tatu ɗet abtan, gi burburtate ɗanm gabtarik abtan duno bai kuita ədhanna, ga burburti na da kati ɗa vaiyya kate ɗavayya na ga be anyanyi goba anyanyi na ai duwan ma suk sukwar yaa ga se, ai dowun gisaga sukwan pum ye gabi anyanyi ɗavayya ga tamstati davayya gu tamstatu ɗavayya na ga be zaynynanyi, zaynynanyi na ga si ba wutki ankali bi da vasi, ai duwoni ma woni pum kwaya gabu kwaatatki dik birni nit ki na ga vadi har iwanmin aktai koru ankalin akzayi gi ɗavayya.